﻿Yadda shii diyon liichjin mina chju shine, taa aaru iii, ta aara ii ya alau-alau khomo ndii jiitt alau khomoi nwattu, ndaattu rimbom mina ma riibukho, ma furo-furo khamma ii schibba bara-bara, khamma furo iii moddo khamma khoomo ndank wattu ndank wattu riimbina nriimbom minai maa yii kho nchjeelo schibba, maa chjeelu kho schibbai, pbittun kha schibai.